Lay vola manjinika mba ahafahana hoentina mandray an'lay vola tsara, zay mba hisian'iny marokoroko iny, mba tsy hahavotsitra azy satria mba iny mba isian'ny ifikiran'lay rantsan-tànana tsara eo am- eo aminazy, mba ho mora isintomana anazy sy akana anazy sy andraisana azy.